Ah izy koa e zah ologno farany eto antany, ha finoako fogna le besoin ilain'ny vatana igny zany le filan'ny vatananah zany tanterahako ohatra hoe mihinana, ma- mandry izy kôfa misy asa tokony atao zah magnano.